Xitoy madaniyatiga keladigan bo'lsak xitoyda insonlar o'zlarini hayotini faqat ishga berishadi va umri davomida ishlab va dam olishni bir xil muvozanatda saqlab keladigan insonlar hisoblanadi.